Ya chi jinio, ja ii, nuyuja nanu, ja kana kuenta kaii yutnu kuatinuyo, ii nu yuja kuechi, ii nu itni, itni chi tixo niga yo va´a kali, nu yáá, nu yaa kajenteo tujnu, kaso tjuño, tjuño nu kast ke kaoyo, nu kajio ita ñiti chi kuu, kuara in taka yoko kajitada, ntaka no yuku ja iyo. Yuu yute yao chi katava casi katavade, in no kunta yunu nu jiso y yute ntaka ku in tanu, nu tavr kuayo kaayo, taka nu uva, taka yuka ka iyo chi kaiyo va´a kati ka joo kati koyo taka in ntaun iyo naga ja´a nu kajoo nu kasa´ayo in itayo in yunu tuvayo iin ja kuta´avuyo yuka ku ka io yunu yua.